Assalamaleyikun, yowo fetnde yendi kunaa kereye fetenei adi kunaaye ašemmaro kereye. Ašemmaro damia, ašemmaro, ašemmaro kuntawu tulloro dami, kuntawu tullo adi guljaya, kowu feku callo, kawu bimi ye bo, yemi ye boro dami. Wote woyiya dayiya, ašeman dayina nangando kannarumu di, yowo kannarum, ašemma ngurinimi. Yowo ngurinimia ye, nguria daa nizam te- ye, yowo ayi nangando kamma ngaaye kannayi ceyinaye. Nguriyi gulcaya, curon awo gedegede kadaa diye, kam yowo kam laa villin daa kam laa nguro kura n dia- ye, nguro woli n tudu nguriyi, kam laa yowo lartu ngeden dia- ye yuwu lartungun nguwuriyi, nguriyi adi awo tiro kico wo dowo boye, jowuro kamma ngaayoyi cirayina ye, andi daa- ye ekedi rayena ye. Yowo nguriyi adi awo cittina boye, nguriyi gullimia, yowo nguriyi daa yindi yendi, nguriyi daa andi yindi ya yaku kedaye, nguriyi layeyiya, nguriyi ašenden, nguriyi layeyiyen, nguriyi mowulut, nguriyi mowulut. Mawulut wuljaye Rosulunde yim tambina, yowo layeyiya wuljaye adi layenumbe da ndanina, yowo ašemma wuljaye, ašemma bul fowok kawu fekuro gonin, adin kude kannane, ngurine, yowo. Awo adi ase nguri gulja daa duwuyi gulimia ye nguriro kam kannayinga ngufuwo. Yowo selebrasiyon gulja daa nguria yim gonumu cunumu duwuye kam tudu kam ngayo nguriro kannaye, duwu gullimia ye nguriro preparetu yiyi, nguri adi kulunumbe kannimi, kalla sonongu bulimbe cifi, kam laa sonongu bilim cifi, kam laa klan, kam laa mia, awo daa bo bo, yowo fadan kaniye teni. Wote adi nangando nguri ašembe adi daa layayaro daa kici wo- ye gullei, ayi nangando kici wo- ye wullei adi? Yowo kici adi ti ašemaro kawu bul tel fekuro kraye. Wote fekuro damina di niyi bimi ye bo yemi ye boro walja daa woyiya hayi ašema dayino wulja, kamma ngaayo kannayi, kannayi ašem daaso kici, ašem daaso kici, ašemmbe aa na koyina bo do, lakin ašem taku <noise> nguri ašemmbe adi ngedearo kici wo, yowo nguri ašemmbe adi ngedearo kici wo adi, kuna andi andiyi nguria ašemmbe wuyi yowo andi aa kraya di nguri ašemma niyi ašemmaro dokumoye. Yowo wote ašem bul fiyaka dayiya. Wote adin dowo kamma ngaayo kannayi ceyi, yowo ašem daa nguria daa, kam laa- ye tudu nguron nguriyi, kam laa- ye nangu sirea daan, kam laa- ye nguroro tudunu wayi hal kam, kam nguroro tidinayen kal diyeyi, kam ngaayoyi kuwuyi barkayi, barkayi ye, yowo barka barka adiye te, yim ngowo vilajini fada fadaro cinena. Ngaana kamma ngaaso barkanei te- ye, yowo nguri adi duwu gullimia ye nguri filawol filawollo kamma ngaaso kulku canci kidaye, yowo kude masalla salineye, masalla saline mbada sia. Yowo kam laa- ye (inetelligible) kam laa- ye tudu yam barkayi, kam laa- ye wu kanaa tummbarina waa tuku yim laa barkani. Wote adi nangando kuru yam nguro mašiye soyi, yowo kam daa na karinganumbe diaye rimi, kam ca daa toku turiyoyi bos njaye okasiyon ngurian kal laa yuwu kla killoyi. Nguri adi awo muhim na koyina, nguri adi kan daa toku turiyoyi boro waljaye turuwoyi. Wote adi nangando kamma ngaayo nguria dayi cirayina, nguri ašemmbero ye layayiya layayiya nduwu ngullimia saanga cittea ngurogun nangu tambinan tudu kuna saraáyi kodu nuwel kodu ngurongeden nguriyeiya geyi, andi laya nduwu gullimiaso tudu ngurodean nguron feteyi ngufu, ngufa daa curon wote adiyi do kam nguri adiyi, nguria ngaso andiyi billo kedaye, nguri laa kiskero tayena bo, ndotto gullimiaye kulundeye kanneiye, nguri laya ye kak kani daayei, yowo ašemmbe ye kam rassa, layaye rawunimi rawunumbun ngaaso klanummro wajibcina nangando. Wote adi nangando nguri adi aa cittina bo, yowo nguria daa coron Bike ye diye, bike kam laa kam, yam kuna vilaš laa- ye radiongede bikeyei, yam laa- ye yowo gangangede farcei, yam laa- ye ma de sillo kodu dulin ma andi yowo, kodu ngura daa curon kote laan kaningede daye bikeyei, yam laa- ye kartengede bikeyei, awo daa nguria daa coron awo dunimina daa bo, bike n bikero yike aworo yike, ngaason wayi kan nguria di curon duyina bo. Yowo kan bike bikeyi gullimia rimia adi kanna nangando cuwuyi bikeyi, kanna adi ašemmaro, wote addo kannayi ceyi, dayoyi bikeyi. Kam, yowo nguri, mayiye nguria daa curombe, bladen geyi nguri mayiye titiyi, nguri mayiya kle deyi? Nguri mayiye adi kowu yindi taandu nguri kinyindimbe mayiye nje. Kude masalla salino suwuya kamma ngaayo barawuno nja, woyiya nja adiwa nguri nguria mayiye njei, kam yowo yam kuna nguro mašin dowuyina sowu mayi barkayiyei. Yowo nguro curon dowuyinaye kodu mayi barkayiyei. Wote adi nangando, nguwuri mayiye, nguri mayiya daa bike ye diye, yowo bike daa coron bike ganga, ganga marawayid <hesitation> muhim kada ye marawayid bikeyei wote adiyi jidi. Yowo wote kani dayaye, kani adi, yowo kam rasungayi dayi, rasungayi dayiya, ayi nangando kanaa, kan rasayi dayi? Kan rasayi ašemmaro bul fiyakuro dowucina adi, ninkannanguro cuwudu dayiya fadan yalngu toku awoyi, yowo yalngu toku awoyiye, halahala wo laa. Kuluwu bilim laa, kam laaso daa rimi, yalla daaye anaaro goyo kada. Wote adi nangando, kamma ngaayo cuwu. Yowo nguri adi, kamma ngaaso kuna nguri adi tidi adi kam daa yam laa soyin nguro burnian, yowo nguro burnian yamma laa gursu mayiyei dowo nja saaso ngaayo kodi boro dowuyi dowo nja, wote kodi, kodiro walji geyiwa daa, adiye ninkrayi nguriyen, ninkrayi yalngiyero nangando kannayi ceni do kodi. Wote adi nangando duwuso wayi nguri cuyu tudu ngurongun nguri nglawo, wote adi nangando kamma ngaasoyi nguria daa noyina ye, nduwu gullimiaso ca tidi bo waye, ca tidi bo waye kuna kamma ngaaso tidia nangando tidi, waa adi geyi, adi nangando nduwu ye cirayina, wote cirayina billo, tide nguron ngurine adi awo muhim na koyina ye. Wote adi nangando kamma ngaayo tidi, nguri daa timia awo kam daa rumburo, kam ngili kam kam turiyendoro nguriro walja turiyoyi, kam laa kintawun turiyoyi bo- ye nguriro walja turiyoyi, kam daa kottu n kottu n diaye nguriro walja solloteingedea ngufuwo. Wote adi nangando nguri adi daa. Adi nangando nduwu ye kamma ngaaso nguria cirayinaye, nguria daa. Nguria awo Rosulundeyi ngowun cudina nangando adi nangando kitirawu biliye, nduwu gullimia ye kam kuluwu kanci bo gullimia ye nguri saayero walja kanci. Nduwu wullimia ye kanci, wote kam laa yowo kuluwu daa kanci bo diye kinjalayi yam laa miskinaá laa dowuyi, yowo kam laa abangu laa bo- ye diye, kam laa ayiyengu laa bo- ye diye, racu kuluwu daa kanci bo wote adi nangando nguri adi citea yam dayiye kance cedi. Wote adi nangando, nguri adi aa mihimbe na koyina, <noise> nguri wullimia di kanna kambeye, kanna kam ngayoye, wote adi nagando. Nduwu wullimiaye nguria toku kla killoyiye, kam kottungu, kottanun diaye nguria saminji huh sollotunoyi ye, kassunoyi ye, samana yukoyi ye. Wote adi nangando, nguriso, ašemso, aa mihim nakoyina, huh kammu n kammu n kottu diye geyiwa nguriso geyi walja, hayi kammu n kammu n kotta njirea adin. Wote nguri adi awo gedegede kadaa na diye, bike n kamkuye n ngaso diye kam rumbu ye rimi adiyi toku nguri adi nduwusoyi cirayina. Wote adi geyi, nguria woyiya. Kam kuluwu boli cal nguria daa tenuwa, ti daro nafsingaroye kici tunu. Wote adi nangando kamma ngaaso kuluwu ye nguria mayi, sonongu bolimbe mayi. Wote adiyi nduwu gullimia nguria cirayina nangando. Wote nguri adi nduwu gullimia cirayiye adi geyiro. Wote awonde mananena daan dawuno ye, nguria di adi nangando andiyi nguri daa kude feteta kira ye kam rumba rimi, kuluwunum boli ye bulim be fandimi, wote adi nangando nguri ašembea trayi, ašemma di bul tel daya fiyaku dayiya, dayiya wote tumu ngurita adi niyi daaro nafsinummaroye kici. Wote adi geyi nangando nguria addo kraye, ngla anaa manande wulkinea daan dawuno ye, ngla kosu jowuro.